Ekitezo kyeisooke bakiikora mungeri kiyina obutti burairire orundi obwino burairire kandi buli omu- omurukara lumu, busaho kakusinga kateyi kayo, Ekyo bakikoora mungeri ngu omuntu bwateka ekiti kinu omumutwegwe, Isooke lyonna, nillijja kwimuka omurundi gumu, har- ha- harukara ruuno ne liiba literekereire no'bwokurolla ekiiti ekyo kwimukya eisooke rundi aka- nka- nka kano kokugara eisooke henjuma bwona obwiino bwayo rundi obuti bwayo bundi obwongo bwebakoeisize buba buli muru kara luumu, kandi busahorukusinga katihi kako okulengeera eisooke litaijja kukora ki, kuraila elindi lisine littahi lyayo.